Desëteŋ ţí bíwínjí ací koo mëwín wí sá resi unin këmaŋ ţí domen nasiyam baţí, nasiyam baţí ñankananun destin ñaan waw. Bí kincí bí okoo unkee pëncí dí wí umënţ wun ancína di kañan nasiyam baţí. Mafiyar kë ñaan yëlanţ pëbur desëteŋul uwala ñaan yëlant pëñaŋan desëteŋul. Mëmetërisërël, unjáka ní mee koowí kandoo wí umbandari wël fáan amingu aliwu uwala nayëla nasiyëm baţí añaţ. Añaţ ñaan pëmee uwee kabandarin wun fáan, wí ná wí kancí wun fáan ţí umundi njí, ţí vi njí binkawínka kamonca ţí bíwínjí dal añaţ. Pasëk desëteŋ, desëteŋ cíwun koowí mee nasiyam baţí ŋal yun uncí waw. Uncí këyandar inká amëntukëna ufíir ná umota ambín mëndoo akësidaŋ ná wël bunjá á nasiyam baţí nan aci koo unkee pëncí ñaan yëlanţ kooloŋ ţël waw. Ţënko ţí mënká ţí pëmpar kay ací koo kak ací tee wí dí këmee bí këndoo bí. Mëndoo mee kay bink maŋ këmaŋ direkët keempar ţí bëgá bëmënţandana bun këncí koowí këncí wí me meeţ. Kar unú ufey nasiyam baţí kapibanu koowí këndoo wul, karo unú unfee nasiyam baţí kapibanu koowí këndoo wul. Kon desëteŋ ñan, ñaan yëlaniţ pëñaŋa desëteŋul.